Epulo ndono otali dhimbulukithandje esiku limwe twali tatu popi nookuume kandje kutya, opena ethimbo limwe kwali tatu popi ndele okwali tatu popi kombinga ho- homalaka, nkene omalaka gasimana, kungaye nondi wete tsha simana kaantu yamwe, oku tshuwa omalaka ogendji kayishi ike elaka lyohe ndi wa yamenwa kumeme gohe ndi waza nalyo kegumbo, shaashi ethimbo limwe okwali tatu popi tatu ti aye, ngaashi shi hatu kala, eesikola odhindji dhoko wambo odhina ike ngeenge otshilongwa, otshiwambo, oshindonga nenge otshikwanyama, nenge <hesitation> otshiingilisa, ondaala kutya omalaka, owa pumbwa oku kala wutshi omalaka ogendji shaashi, ngano ogali ike ga simana sho ndali ndili kowambo, ondaala oku tshipopila ne pungaye, oga simana ike sho kwali ndili kowambo, shaashi oyendji ohaya popi otshiwambo yo oyuuviteko otshiingilisa, maala shi ndeke ya koshilandopangelo, onda ka kala tandi nyengwa oku popya naantu yamwe shaashi kanditshi omalaka gawo, kandi yuuvite sho taapopi, <hesitation> oha tshi ningi ike otshidhigu, okulongwa otshiwambo tshili otshiima tsha simana shaashi ngono ogo, opo nda yamena opo- opo ndaza, nota tshi kwathele opo ndi kale, opo ndi kale ndina ekankameno miinima mbiyaka yaakwampungu, maa kwamungu yandje ngaye yopungaye. mpa ndaza mpoka nda valelwa Maala shampa tweya nande okotshilando pangelo huno keesikola. otwaadhako aantu taya popi, afrikaans, germany maala ngweye mpono oweekama ike shaashi kuuviteko, <hesitation> netu mwalaka shi lyaala okutumwa otali kana shaashi omuntu kuuviteko, so, ondi wete tshafa tsha simana lela twiilongo omalaka ogendji, shaashi nuuna toka zamo, shaashi ethimbo limwe onakalamwenyo hohe inahi kale kelwa ike hi kale monamibia mu muna aawambo, pamwe thimbo limwe oto kiihadha wuli nande okiilongo yaantu, kiilongo yaantu ne aantu ihaya popi otshiwambo, thimbo limwe notshiingilisa kaye tshitshi, ongweye owa pumbwa ne, nge wiilonga omalaka ngono ota tshi kwathele opo lela nande shi tamu tumu omatumwalaka, etumwalaka itali kana shaashi omwiihuvite